Mwkhwuitwng ni soup sanma jaga aa ni soup rwjakhe ang waiter no ringwui mwkhwuitwng ni soup rwdi hinwui sanai. Tei ang Waiter no sanai je ulo amtwui bul ta khaidi hinwui. Aboni bagwui ang bai Waiter torka torki khai khe ang o kok no malik no sanai. Malik ani kok no khwnawui ano mwkhwtwng ni soup rwanu hinwui uansukgo. Malik no sawui bo ano mwkhwtwng ni soup rwliya hinkhe abo no ang police thana o janoknai. Paithago abono ang court o twlangnai.